Manfaat sikat gigi manfaat sikat gigi itu sangat akang paleng penting par katong bagemana katong jaga akang katong pung kesehatan mulut, kesehatan bau mulut, kesehatan bau gigi, karna seng mungkin katong s'tiap hari katong seng lepas dari katong seng sikat gigi sikat gigi itu kan wajib ka itu akang pung puny keharusa keharusan bagemana katong merawat katong pung kondisi sikat gigi manfaat sikat gigi tu banyak banyak. Ya bisa merawat <hesitation> katong pung gigi tamba kuat, puti seng akang balobang-balobang se seng akang itam-itam kalo katong lapas dari sikat gigi maka hal-hal yang tadi tu akan terjadi par katong tong bau mulut bau mulut ba-bou gigi-gigi itam kuning-kuning itu katong pung tamang-tamang seng carita di muka-muka tapi dong pasti carita di balakang-balakang kalo masi kacil-kacil ya wajar masi ini to <noise> masi dong seng talalu pusing-pusing akang mar ini katong su basar-basar bagini masa katong seng urus akang katong pung gigi ka ih cewe-cewe dong su katawa katong katawa-katawa katong di balakang. Se dudu di muka sana dong carita se di balakang gigi tu <noise> memang barang yang seharusnya karna bagemana katong bacar bacarita katong senyum katong makang pasti katong pung mulu ini akang tabuka la ba pikir-pikir akang jua to masa se gaga-gaga ini baru se pung kondisi-kondisi kaya gigi saja se seng bisa rawat akang se seng bisa jaga akang to itu sa katong harus batul-batul merawat katong pung gigi karna balong tua lai gigi-gigi su ompong samua su seng ada gigi itu kalo manfaat katong harus bangun pagi sikat gigi, sebelum tidur sikat gigi, itu harus katong jaga akang biar hidup akan katong hidup sehat.